Aminaha magnokana malôha tegna misy olo mavita raha an-tsitrapo zany hoe vôkatra fônazy nagnano raha igny, na nanome vôla igny vôkatra fônazy noho ny inona noho ny fitiavana be fitiavana loatra izy de tsy mila tambiny zany igny tsy mila tambiny hoe zah manome tô de tsy maintsy amena zany tsisy zany fa mi- tegna misy olo mavita an'izany e.